Secund mi dëvrìe cuntinué ën tua idea, pruvé a scrivi cuaicoza perché ses sempre stait brau a scrivi i temi ën classe no? E alura pudrìa ese ancura brau a scrivi ün liber, pöi se völe dagu 'na man a lezilu, a mi a m'pias lezi, cuindi pudrìu dete ün'idea s'lon che l'as scrivü fin fin a ura e dete 'na man